Wulimi niya shiyi luna ima luna lakasim, ni amma wulimi ni tsona kun arigatasu du guta tiyai ko agida linsu yamalum ko karatuna lum du gita linnai ko ya wan hambana sisanilin hamba banza nilim mwu du sha shance yai lummana luka kowa awulimini tsona khunu mima bahi jicama tumata kone cheyau balantan baway ato amniya shiyi luna adalci luna laka lakasim luna laka laka rayi sim zamani kham makyakyidin tasaya shiyi ka tsi katsina amma tsona kum wulimini tsona khum lummaga dikaya yuwa a wilimi nit so nakum limmaga dikaya yuwu a wulimini tsonakunu ato amma ni yada luna laka ra sim sosai amma tsona khum sudu ne kama tim nilinka nwi subana sisa kutu barkata ji ɗelim fisim tanu subana sa kuti barka ta je delim fisim tanu wa bana sakuti barkatai faha da yama inna bana da sa to duhada du gyam to da zusu gam de sahiya kutuka miduɗika a dame wulimi niya shiyi ji katsi katsina sisaka kutu rina rina meyu.